Gny ilà gny marato io, lafa handrafitry, na lafa hamatsiky raha. Marato iny zany vy, la iny avao koa zany ro soa mialy amy vy satria samy mahery ndrozy sady mahity soa zany sisy marato iny zany tozay hampiasa vato. Laha vato i tsy mahity soa, fa la marato izy mahita sady fa misy azy fitana azy iny sady mavesabesatry mart- marato iny.